Haiwan yang i hika hino utu maraba marabaka manege ma romanga kwujiki, nako kwujiki manege ma utu ma rabaka ma rabaka ika ma ilingi, sabab i manonu inomo, guawe ma sosowoko, popaya ma sosowoko, bole ma sosowoko, nako i angere i ange angere i ma lio, i maidu, manege kwujiki, sugmanege.